פאווער טולס זענען גענוצט- זענען מאשינס וואס נוצן עלעקטריסיטי אדער לופט <hesitation> אדער געז צו טון אסאך זאכן וואס וואלט געווען שווער עס צו טון מיט הענט טולס. <hesitation> זיי זענען געיוזט אין אסאך אנדערערע מינע פלעצער, אדער <hesitation> זיי קענע- אינדערהיים, אדער פאר די ארבעט, אין א פעקטערי, אבער זיי זענען גענוצט אנשטאט הענט טולן ווען ס'שווער.